Mənnəkəm hudgɨnə ə gwədə nə əkɨrə <hesitation> shwuyokɨn ndə sərɨn, mənnəkəm nggəə nggɨrə zhəənən kə ɓəwɨrəkɨn məndəm monɨnə tənzhəənən hɨchɨ njɨ ndəsərɨn mu njɨ njɨchɨ ndə sərɨn, nggwəə nggwənə ɓəvɨrəkɨn mə nəə, sən nəə monɨnə kəkəgɨnə ndə jejegɨnə əkɨrə ɓəwɨrəkɨnə kɨrə zhəənə, sə hɨdəkɨn monɨkɨn, məzhəəmən ndəə shɨwuyekɨn mənəə hɨchə jəəkɨn əɓəkɨndɨ sərɨn, hɨchə monəkɨn nəkəm hudgɨchə nzəchɨ mwəmo, əmmənə kəm yəm gə nzəchɨ mwəmo doləsəɨ ə tsɨkəchə shɨ wuyekɨnə pət kəhə hudə, hɨchə rə həkkɨlonwo gəkɨn kəhə hɨdə, kəɓu mɓəgəchə nzəkɨm mwə mo shɨwuyekɨnə, mənnəkəm məgɨmon kə ɓəvɨrəckɨnən nəkəm mɨ rə zhəəmən ndə mərɨɓokən hɨkɨn kə wəɨkɨn, ndəwogɨnɨ nggɨ kɨdəkɨdə hə hɨkɨn kə woɨkɨn, mə zhəənən hɨm tsəmən mɓəgɨchə hoyen, mərɨɓo kən məə əkɨ, hɨchɨməə mɨ tsəmən mɓəgɨcho hoyen, əmmənəkəm zhəənən hɨchɨ mɨ pɨtə mərɓokən sərɨ mugɨ ndəmə mərɨɓokən mɓəgɨchə dzɨtonə vəɨ ko kə ndɨdə yəkechɨ, məgɨmon nəkəm mə jɨkɨn hɨkɨnə monə ə ɓekɨn tsəmə shɨn ko kumə sərɨm.

Hɨmɨna naha marbokən mɨ fukadɨ a vəi. Ma hurkya gachi, zhe'ənən mɨ dɨmə'ə ka hoyen. Dzadzaɗ hanənnə tsu. Hoigɨ zhe'ənən, hoigɨ zhe ənən, kɨl miye ja'akinchi tsu, shi wuyekɨnə ja'akin gachi a nugwa sai <noise> sai tsakə'ə vən nggari hoyen ka monkɨn wai zhe'ənənə kam nggɨrgɨchi nggɨrgɨchi wa. Ma hurkyaga marɓokən hɨcha nahan tasəba zheənə, hɨcha monə “yo asəə səri nii ganən murənə. Yam ganə nə luwadɨ ganə sənə a tivgə ma nɨngganən nə hɨchi mgbə'ə dɨ daye a kɨrəgi? Tasə səə gi marɓokən hɨcha maɗə dɨ hoye. Ho gɨ marbokən ka boyebi'i murənə, hoigɨchi ka boye bii murənə tɨchi ja'an. Ngadən vənmɨn nwamo a kɨrə marɓokə. Ta sənə waa zɨɗa marɓokən. Marɓokənə shiɗə murəə nə'ə ndama tasə ayam ga marbokə, zhe'ənəna nza mwamo a kɨrəgi. Hɨcha ələ rugwan, hɨcha laɓa kɨran ngɨ shi wuyekɨnə a nahanchi masəə ga wa hɨchi mɨ rə aibe a kɨrə zhe'ənən amam tɨchi waa ri. Haɓdɨchi, boyichi ragwagi kaɓwa kaɓwa, amma dɨggba nda əkii, tɨchaa mba rəkɨn. Akii nii nji murənə mwamo, hɨchi mɨ nzambwamo a kɨrəgən hɨchi wo hɨchi zhea'ənə. Nggwaya a nggɨrəmə ndɨɗa sə wuyechi. Sənsə wuyechi nggwaya a gwazan mɨn nda mɨndən. Sənsə bavɨrakɨn viinəmɨn. Hɨchi bo akɨrə mɨndə nda nəəngən, nda tsuu <hesitation> sə wuyechi wa hɨmɨna lɨbadɨ nda zheənə nda marɓokə, nda tsuu baba laddə ngiɨ bɨrəməə nəə. Ma gimɨnnə kam mɨndənə hɨchi nda nzəngaŋn mbɨɗi, tasə madɨchi, nda nzəngən hiɗə. Manna kam nɨkin nda nzəngən hiɗə nəə ka nzakɨn. Hicha monə mu gachi nə, ka nəəngən hiɗə, afa nzəngən huɗtɨngɨchi? Hɨcha monə nggwaya anggɨrəchi hiɗə a sɨkə gwaməngən, nggwa a nggɨrəchi sə wuye kɨn hiɗə a təfəchi ka nzəngən nəə. ka a fachi mankɨn huɗtɨngɨchi ngga. Amma yam gimɨn? Hɨcha monənnə kam, dolə kabuu tafamɨn səə nəə, sai ga jimɨn ka tasə jeɗə. Ko hiɗə gatə. Yaminnə gamɨn sənə ka haa vamɨn tɨmɨn rə jeɗə ko hiɗə? Hicha nggɨrə nzəngən, hɨcha nggɨrə nda kadin amma hɨcha zakɨrə nggɨrə ɗuwon ka dzɨkə liwonənna kam ko ka fɨtsatɨnchi. Hɨkina maɗə nda nzəngənnə kam ka dzɨkɨn. Dzɨgikin, dzɨgɨkin, dzɨgɨkin. Hikin mɨ noye, hɨkin mɨ wayan hagin kaɓwakaɓwa. Ma mbuikin ma nahankin hɨkin mɨ woye mɨ daye, ka haa tɨkin ja'a sə ma jeɗə, munɨn ga bkɨn ka ɨnzəngən nə'ənnə, hɨcha monə yo Tyanɨmə pwashkɨn ganə nggɨ zɨnə zɨnə. A hii mɨ tyanɨmə pwashkɨn nggɨ zɨnə zɨnə, akii rapa gamə achi tasə jeɗə. Ma tyanga murənə pwashin jeɗina tsɨkya'a ngaa. Sai tunchi nga nga nga gɨi kam. Hɨcha monə ganə kam tɨmə mba gə sənə nə'ə dzəmə a humwa. Hɨkin ka dzɨkɨna humwa, dzɨgɨkin, dzɨgɨkin, dzɨgɨkin dzɨgɨkin dzɨgɨkin, hɨkina mɨnə wayan hagin kaɓwa kaɓwa. Ma jikin hɨcha mɨnə mwana nəəngən a wayi, mɨnuu tyanɨmə pwashkɨn ganə a rapamə achi mbangɨma tafa liwonə ganə aku a humwa dzaamə. Tasə səə gi ɨnzətə tsu hɨcha mɨnə tyan pwashin nggɨ zɨnə zɨnə ma tyanchi pwashkɨnə, akii hatə mɨnə rɨnya nda jeɗin amma tɨchi waa mbuɨdɨ nggɨ wadɨkɨn. Akii hɨ cha monə, ganə maa tɨmə mba kɨtsadɨ liwomə nəanə tɨmə mba bandɨ sə wuyekɨnə, tɨmə mba bandɨ nako ganə, dzəmə a humwa. Dzɨgɨ mɨndənən nə kam, mɨndənə gwaɗamə fa marɓokənii nda nzəngən. Dzɨgɨ marɓokənə nda nzəngən nə kam, dzɨgɨkin, dzɨgɨkin, dzɨgɨkin, dzɨgɨkin, hɨcha mɨnə monən, a wayi, minuu tyanɨmə pwashkɨn ganə anahanmə aka tasə jeɗə. Wai nə kam ma ka marɓokənə səri nii fa sərinii huɗachi gakɨn. Marɓokənə, nzəngəna mɨnə tyan pwashkɨn. Ma tyanchi pwashin amma jeɗina mɨnə shaa amma tɨkin gə bwang, mɨɗfəngmaashi shaɗɨ jeɗin. Ma shikin mɨɗfəngmaashi hɨcha mwana nzəngən, kɨɗəh nə kam, kɨdəh ramə kpa kparan ka gə səə ələ gamə ka kɨtsa liwomə nəə. Hɨkina mɨnə nggɨrə ɓwa dzɨngəkin dzɨgɨkin nəə marɓokənə nda kadin a kɨrəagən. Hɨchi ka tɨɗə sə wuyekɨna dzaamɨn ka tafkɨn akii bakɨn tsu. Dzɨgɨkin, dzɨgɨkin hɨkina mɨnə rə hakin hikina rə kpakparan mwanamɨnnə kam. Hɨcha mɨnə mwana nzəngən tyanɨmə pwashin, hɨcha tyan pwashin hɨmɨna rə gbənkmaashi gbammaashi nii nə kam ko. Akii nə kam hɨcha monə kɨdəh hɨkina mɨnə dzɨ hɨkina ja'a mbɨɗi mwaakɨn. Hɨkina mɨnə dzuu hɨcha monən macha gə hikina rə pu mbɨɗi gbək. Hɨkina mɨnə dzuu, hɨkina ja'a pu. Hɨkin ka dzɨkɨn nə kam bagi kaɓwa kaɓwa. marɓokən nda nzəngən hɨchi nii yalatɨn gamə mɨndə nda nzəngən. Hɨkina rə hakɨn kpakpara hɨrha monən tyan pwashikɨn ganə. ɨnzəna tuan pwashikɨn hɨkina rə gudaa jedina shadɨ gusaa tuf hɨcha monən kɨɗəh kɨdə. Hɨcha monən, tsakə'amə a humwa njiu, mɨsə'amə. Barina, hɨkina dzuu, dzuu, dzuu ma mɨnikina rə kpakparan hɨcha monən tyan pwashi kɨn ganə. Ma yanga murətə pwashi kɨn gatə. Hɨcha ja'akin jeɗina shadɨ guda mwaakɨn. Ma shadɨkin mɨɗtəna hɨcha monən, mannə kam wayi ma sənə nəə a tɨmə waa rihaa mbidɨ nənə, gii kɨtsa gaməa liwomə nənə. Hɨkina dzuu dzuu dzuu hɨkina rə kpakparan, hɨcha tyan pwashikɨnə gudaa gbək rimɨn. Hicha mɨnə monən mannə kam wayi hɨmə mɨ mgbə'ə dɨ mi mbuya nyiu mbɨɗi. Hɨkina mɨnə dzuu, dzuu, dzuu, hɨcha monən, mannə kam tyanɨmə pwashkɨn. Ma tyanchi pwashikɨn, jedən hiɗəa shi. Ma shi jeɗən sudaa hɨɗəa shi hɨcha monə kɨɗəh, kɨdəh mbu'amə ka sənə əalə gamə. Hɨkina dzuu, dzuu, dzɨkɨnnə kam hɨcha tyan pwashkɨn tadɨ ɗəhənchi bakɨn ndama ɨnzən mɨ mgbəə dɨ tukurə. Hɨcha ɨyan pwashin, ma tyan gachi pwashn tasə jeɗə. Ma tyanchi pwashin tasə jeɗə amma mu nii sə ɗahəkɨn gatə? Tasə kpakpara. Yam ga tafamɨn liwon gatə tasə kpakpara? Hɨcha orə nzəngən, nzəngəna kərə. Hɨcha nggɨrə'ə nzəngən a bi igən, nda kadin a kɨrəagən, nda zə'o nakon ativgən. Dzɨgɨkin, dzɨgɨkin, fɨtəa kɨryatɨkin ka ha nji kpakparan. Hɨcha monən, tyan pwashkɨn ganə nə kam nayi ndama tɨmə huɗə ko jeɗə hɨcha ura jeɗənə nəə. Hɨcha ɨyan pwashkɨn. Ma tyanchi pwaskɨn tasə jeɗə. Nɨnganə han nggangən. Akii hɨkina bandɨ nakonə nə'ə, mannə kam hɨmɨna tafadɨ nakon nəə. Mannə kam nzənə, ndaa bakɨn nɨn tafan nakonə. Ma tafankin kɨtsa mɨna liwon, fɨɗa dɨ sheɗəgin, fɨɗadɨ kərəgin kivwom hɨmɨna ɗikan ka ha hiɗə. Ma nəə tɨmɨn lɨban nda liwo enən. Sɨsɨkin, sɨsɨkin liwonə tɨmɨn lɨɓakin nda liwo eməni. Liwo emən mɨ ɗɨkantɨkin ferə, sɨsɨkin mɨ ɗɨkantɨkin ferə, kərəgin, kɨrən nda sheɗəgin, nda kɨvwan mɨ ɗikantɨkin ka ha hiɗə. Mannə kam hɨkina monə nggwaya fuɗɗəmə dɨ dzɨkə liwo emənə. Hɨmɨn tatan liwo emənə daidai nda masəəa mbanga ɓarinə, mɨndənə nda nzəngən tsɨɓkɨn. Hɨmɨna fɨɗə'ə a uda. Ma fɨɗəəmɨn a uda hɨncha mwana nzəngən yaminnə ja wayi yam ga idagamə ɗuwon tasə duwo? Bakɨna rengə, yam gamə ramə ɗuwannə? Əlikin ɗwuon tasə ɗuwo əlikin ɗuwon tase ɗuwo. Ɓarinə mɨ zakɨrə ɗuwon dɨwoɗə. Hii mɨ naha varagiye wayamɨn tsu, mɨ wayan varagin kaɓwakaɓwa mɨ wayan hagin, mɨ laɗadɨ gərəgin. Mɨ laɗadi mbiigin, mɨ ja'a shin, mɨ ja'a shi wuyekɨn nəə ɓarimɨn ndakin. A mɨnəmɨn ka alya ɗuwon, a unamɨna liwonə duye, tichi gə ndama i ndɨɗa shi wuyecha shi tsɨɓwadɨ liwonə nə'ə. Yam gamɨn, hɨkin ka ryangadɨkɨn nyanga dɨkɨn ma jikɨn ka nəhəkɨn sən ka ɓɨryakɨn nggɨ eməngən ma ɗuwo ka iddɨkɨn. Amma dzazzaɗ ndangəkin. Sai mu ga? Bagɨ ɨnzəna mwana ɨnzaŋn, nɨnggatə hakɨtə nihyan gaa, ɗuwo nɨtɨn gatə. Aluu uji kadin nəə mbagaa tya ɗuwo a dzɨ tɨzyai ɗuwon. Mu nɨn njiməm ka haɓɨdə gwaɗkɨntə? Ka habɨdə gwa ɗchi səri zhe'ənə nda marbokə. Akii nə kam ɨnzɨnəa nggɨrə shin hɨcha dzɨka haa dzaacha liɓya ɗuwon. Ma jichi, mbo'əəkən ka ha sə eməə, nə'ə nda idə tuku ɗuwo, hɨcha ɗikəə kadinə kɨryachi nggɨ tɨzə ɗuwon. Ɗɨkəəchi a ɓwa ɗuwo ma monəəchi ɗuwo, tɨchi tsama monkɨn asəə furpwai sə wuyechi nii. Ya jauk, jauk jauk hɨcha gya, jauk jauk hɨcha mɨnga gya, sə wuyekɨtəa ɗahadɨ, “wo nɨn nɨn kam shi ka ganii səə nə'ə? Wo nɨn nɨn shi ka gani səə naəə? Inzətəa manə, hɨn nɨn na, hɨn nɨn bagi pa'yai ashi tɨzanənnə ɗuwon". Hɨcha monə ya sai ganə a furpwangi shaa ka jeko ɗuwonə? Ɨnzətəa mɨnə monən, hɨn nɨn wa bagi pa yai ashi yalata a dzəmə ndama liyata kɨchichi mɨ təfə liwon. Akii nə kam təə iyagamɨn baba laddə hɨcha bwayan. Shi gɨ barinə nə kam sə wuye kɨna bwaya ɨnzənə durut durut durut. Ma mbuya gakin bakɨna feko, mu nəana tə wayi? Dɨma ma kɨ shai səə nə'ə? Bakɨn mɨ foko nii akii. Hicha monə hɨnnə kam, ma jin ka jeko sənə, asəə furə pwa'i səə nəə nii. Hicha baranəan dɨ wura a ndaa sətəa heɓtə. Ma mɨniandɨn gachi gwaɗkɨn. Hɨchə monə usəmə, usəmə mɨnɗə ɓɨrəmən usəmə nɗə mɓwyəkɨn tə lɨwo ɓrəmənɨɨ təfɨnə gənə monɨnə mə nəhəw nə gətə pohə monɨnə nggwə yələtəɨnə əshɨmɨn wəə əshɨmɨn gəmɨn sənə nɗə ngə hɨmə hɨyə mɓə nzəkɨn əɗɨ ɓərɨmənə tsɨɓwə lɨwonə, hɨɗɨə monə əl hɨm nggenəə nggəɨ wə tə nggwə nggɨmɨ nɗə mə hɨm njɨ mwəmo hənə nənənə. ko nɗənə təpə sənə ɗɨ kɨrəgɨ kəm tə lənən mɨnɗə mɨ jəɓru əmmə mə hɨm nggɨmə hɨm yələtɨ kus gəngəmə, məchɨnnə səə monɨ ə vɨye, mənnə kəm mɨnɗənə nɗə nzəngən mə wəɨ sərɨnɨ nəhən gəkɨn gəkɨn, tə hɨchə mwənə nzəngən nəkəm əchɨ əkɨ vɨnəmɨn memɓɨlkəte kɨrəngɨ von mɨn sɨsɨkɨngən ɓərɨnə fɨɗə sosɨkɨnə nənəkəm lɨkɨnə fɨɗəən hɨkɨnə monə nɨggənə nəə pət nɗong mənə əsə hɨchɨ nɗə mɓərkɨn hɨche nggɨrə lɨtchə fɨɗəə fɨɗəə sɨssɨkɨtə pət ə nuɓərə tə mɓərən wəə rɨngyə hɨchə monəyə wəɨ kə nzə sənə nɨn yələtɨyunə, hɨchə monə hɨn kəm tə sənə wəə gənɨ, hɨchə monə tou gəu mungyələn, fɨɗɨu nɗə sheɗəgɨye nɗə kɨvwən, hɨche fɨɗəə, fɨɗəə gɨchɨ hər nəə tə nɨɓərəngən wəə rɨngə, hɨchə mɨnə mɨnən ə wəɨ kə ɗzɨ səɨnə nɨn yətə tɨye, nəəkəm tɨchə gənɨ, hɨchə monə nɨnggoə nɗə nəə wəmme fɨɗəə wɗə, fɨɗəə nɗəngənkɨn hɨngyə pun əɗɨuɗən, hɨurə fɨɗə pət hər nəəgən tə mɓərən wə rɨngyə. Hɨm tsəmə səə nɗə tsuɓo lɨwo nɨnggəə sɨkəgən məgɨrə hɨmɨnə fɨɗəən pət, məfɨɗəən mɨn hɨchə monə kəsənənɨn yələtɨyu nə əɗɨ ɓəwɨrəkɨtə nɨn njɨməm kə ɓɨ məm sər zhəənətə nɗə mərɨɓokətə, mə fɨɗəmɨn lɨtchə monə tə sənə mɓəɗə lə əɨ, muɨgəmɨn, ɓəkɨnə rengo nzəngən, nzənərengə ɓəkɨn, ɓəkɨnə monənnəkəm nzəngəjɨ gəw mungyələn hɨɗɨməəgə ə sɨkə mɓərə nə, hɨchə nggɨmə nzən hochɨ kəə ə sɨkə mɓərənə, hərgu nəəgən tə mɓərəm uyə rɨngyəə, hɨchə monə təsənənɨn tom yələtɨye, hɨchə monə gəumungyələn wə, nggɨrəə nɗə hɨmə səkə mɓərənə, hɨche nggɨrə nɗə mɨnɗənə nɗə mɨnɗənə hɨchə kəə əsɨkə mɓərə hɨchə həɗɨ ɓwə mɓərəngən, hɨchə nggɨrəə kɨrəgən, fɨɗəəu kəɗɨn pət hɨche nggɨrəə kɨregən, mɓoəkən kə hə ɗzɨkəchɨ sənə hɨchə lɨɓə ɗɨwongən hɨchə nggɨrə uɗəngən chə kə'ə nɗə mɓorongonə sɨk uɗənə hɨchə pəəɗɨ chə fɨɗəə kəɗɨnə furə uɗənə mumɓɨɗɨ, hɨnə ɗɨwo, hɨchɨ məə tə ɗɨwo nɗəgən yəm gəmɨn, hɨchɨ monə hɨchɨ mə nggwə ə ɗzɨchɨ yələchɨ ɗɨwon, əsə ɓərɨnə kə fətɨn kɨn səə gwəɗə sə wuyekɨnə gəhwəɗɨ kɨn hɨnɗɨn kə əlyə ɗɨwon kə ɗzɨkə kə ɗzɨkə lɨwongon, ɨzhəənɨkɨn nɗə mərɨɓokən. shəɗɨ, ɨwonɨn gomə tə ɨwonɨn gənə, hɨkɨnə monə hɨnə nɨn wə ushenɨ pwəsən tɨnə, əhɨm pwəsəntɨ nə rənugɨɨ nə səə rəmgəɨnə. Zhənɨkɨnə monə ləə təɗə wurə mɨnɗənɨ fyən, əə hɨn tsəməu nɗə sərɨngu ə hɨm pwəəntə kəstɨgɨye yə tsɨɓwəttɨ, əllɨ zhəəməkɨnə hoɨngəte, mərɨ ɓokən nəkəm to mumosənɨ, hɨche monə unəɨ nɗəngəkɨn, hɨchə nggɨnə nəkəm hɨchə pwəsəmtɨkɨn, ə hɨche nəho mɨnɗmə shəɗɨ, nzəngən tsuə shəɗɨ mugətə mɨnɗənə monə mənəkum hɨm nəhə mɓərə nə lɨwo nən pyəə ɗwə hɨnə nggɨrə lɨwonə nəə kəɓwə kəɓwə əɗɨ fwəɗ, hɨ hɨno nggɨru əɗɨ hɨɗə vugəɨnə, həgɨ mwəkɨn hɨnə nɗə nzəngy, nggɨwə, zhəənət, ə monə tɨn ɓwəə lɨwochɨ, ətərɗə pwəsəntuwənə tə ɗə gɨɨnɗəmɨnə ɗzɨkəttumə hɨmɨnə tsɨɓwətuməu, tɨn lɨwoə tən huɗə ekɨ, gɨkɨn gɨkɨn, orɨtɨkɨnchɨ hɨchə mono səɨ ɗəɨ homonə ɓɨnəɗɨ mɨnɗfən əɗɨ mɨɗfong, hunə nggɨrə gɓək hɨntsu hɨnə nggɨrə hɨɗə, tə mərkɨn hɨkɨn mɨɗfon nɨnə kən ɓəkɨnə nggɨrə hɨɗə nzənə nggɨrə hɨɗə, hɨɗu tsu hɨchə nggɨrə hɨɗə. ɓəkɨnə monə to unəɨ nɗə zhəənə gənəngɨnə sərɨn, khɨn mɨryə ɗrukɨn sə hɨmə lɨɓətɨnə ɗɨgən hɨchɨ hɨchə nzə lɨwo əkɨ gɨmɨn mənə kəm mə ɓɨnyəkɨn hɨkɨn nggɨrə. Asə marɓokən tɨchi wə zakɨra nda nzəgəkin zheənən. ma mgbəimɨn ɓanakɨn, sən masə gikin nda zheənən hɨcha ganən sərin. zhə'ənəna kyadɨ. Ma kyadɨ zheənən, hɨnya monə nda hɨn a di ɓanakɨnə nəə, təsə ayam ɓanagamɨn sənə nə'ə kashi mɨɗfəng ma nda hɨn fuɗɗimɨn, nda hɨn mgb'an gamin. Yam gamɨn, hɨcha monə yo, hɨcha monə, hɨcha monə usheni, usheni vɨ, usheni vɨ səə nəə a ɓɨnamə a ɓɨnamɨn ndahɨn. Ma gimɨn akɨ ma gamɨn akɨ, hɨcha monən, yam gamɨn huɗə nə? Hichamonənɨ sai dai hɨmɨna ɓɨnadɨn kashi fwaɗ. Hiya nggɨrə hiɗə, hɨna nggɨrə hiɗə, nzəngwa nggɨrə hiɗə. Ma hin bakin hɨnki nggɨrə hiɗə akɨ nə ja sai hɨmɨna ɓana shinə kaɓwa kaɓwa guda fwaɗ. Ma ɓanadɨnmɨn kaɓwakaɓwa guda fwaɗ, akɨ nə kam ko wa nggɨrə hiɗə hiɗə. Ma nggɨrikin hiɗə hiɗənnə kam akɨ nɨ nə kam ɓarinə sən səringakin hə nə'əgan. Yam ga nggɨnakin liwonə dzəkin ndan. Hɨkina orənə kam mɨndənə ushenɨ nda nggɨrɨnə sənə na'ə achi huɗgiye a unanyinə. Ta hinə mə a unainə hanə nə'ə. Hikina nggirad ndangakin hɨkina ɗɨkaɗakini. Hɨkina monə yam ga unagamə sənə kə ndɨ nuyekɨnə gannanmə sarin? Hɨkina alya ɓohən. Tsamagɨya səə jnji ɓoho? Uji fogi ko ndama təə likachi lɨka gamɨn. səə jnji ɓoho? Bohanna kam nggɨ bɨrəməngən tuku nda nggɨ bɨrəməngən nzachi achi mɨ gɨrə hɨchi mɨ gə ngga. Hɨkina alya ɓohən hɨkina rɨnyadɨ sɨkə udan ngga hɨkina pa'ad hɨkina dzɨngakin hikin mɨ hoingakin nɨ akɨ. Ma mbu yaga sə nuyekinə hicha shi idəə duwon tichi nə nahapa. ma tasə səri ndagən mu nahapagachi? Buwona idanna kam sanə ka tɨ dzɨkyakɨn, ɓohəna tya, matya ɓohən, ya pui sənə gə, hɨcha mon 'yana kɨra bakɨn mɨ fɨlə. pul hɨcha mɨnə fɨlə hɨcha mona sɨkə nzətə mɨ ta, tang hɨcha ta hɨcha monəkɨrə nakotə mɨ ta. Ma nza'yachi nzayachi hɨcha monə, sənə nə kam mɨ gə nggwaya ata a tsibonən na kam. Ma ngsɨrya gachi nggɨ fuɗikɨn hɨcha idə, hɨcha gə pok pok hɨcha hɨchi nggyararak tasə masəə ga tsɨɓwanə sənə nəə hɨcha nggɨrya ndɨɗa. kput hɨcha mɨnə idən hɨcha monə, nggyararak sənə nə'ə, təsə məsə ga tsɨbwanə sənə nə'ə. Hɨcha mɨnə nggɨrya ndɨɗa hɨcha monə ɓarinə nə'ə nggyararak da'usə. Akɨ nɨ nə hɨcha tifadɨ. Barinə tsu mɨ dzɨ mɨ sənə liyafanə. Mɨ tsɨɓwan hɨchi mɨ rəə nzəngən nzəngən fɨ fa belɗɨma. Akɨ gimɨn ka nənə'ənnə kam. Akɨ mgbai manurachin hɨchi nɨ akɨ ɓi ɓarin səringakin. Amma yam mgba'anmɨnku. Barinə ka heɓtə monkɨn shi nuyekɨna nda sərkɨn. I wo? Marɓokən nda zheənən. Mɨndənə mɨ shi tsɨɓwadɨ zeənənə nda marɓokənə nda təə liwo təə fɨɗikin nda mu ndama ma jikɨna tsɨka ndəngəkɨn hɨkina dɨməə a goə wai ka ɓoɓohə shi dɨ vɨɗə. Ɓarinə mɨ shi mɨ gəə kin irshin, hii mɨ tsaman zheənə nda marɓokə tɨkin huɗə irshia tɨkin huɗə ha fɨtsə. Akii nii nə kam tsɨɓwadi shitə nda hachi səringəkin amma nə tsu kɨrə bavɨra kɨtə səri marɓokə nda səni zheənə. Ma ka nəə mɨ ɓiməm monkɨn zheənan nda marɓokən səringəkin mɨ mbya tarə səri ndagəkin.